<hesitation> yo kingui dakeno deen nani vegetal ño ko ña dididana iin iná ku, kuxakuana na yingui kuxa yo'o veena té no xaka doctor xanakuxa xakano deen teña ditanguaxa kuxi, deen nukuna iin casa inka deen xangua xaku konkangua ngué té tenekue kaña yinguiñoxo xa ñadii nadakana hó di ni nridi kadanguana xanaxaku naxaku kuxhiti nayigui hó kindana xakú na o'on ni ndoyo xando ini, dikixhi uu ini nadii kué yo ñayingui ña dita ini té kaxhi té keneinixi xhinoxaxa ñani taini xakaxhi xunxani ñani danguani jaxhion nguena ko inka na yinguité ña kutu yo'ó xhe yi'ó na ihá.